हमरा याइली गेली पहुना पगार सबह बेटी दमाद सबह । हसे याको जुनवा फेरी हमार माछार तिउना खाएके मन लगसाइ । हमरा माछारिय तिउनावा निझके सबह करसाहु । इअ बियाह भोजामअ फेरी काम लगसाइ । बियाह भोज मा नाही भेले इअ हैने बनसाइ । ओसने कके हमरा इ मछरियाके निझके फेरी खाए सकसाहु । एकरके हमरा जसनक जसनक खाएके मन लगसाइ जसने जागर लगाके खाएके मन लगसाइ । ओसने खलक हमरा बनाके खाए सकसाहु । मछरिक फेरी यापन यापन नाउ सबह बणइ । सिधरी माछरि, गोएरा माछरि, इचा माछरी । ओसने कके भोथी माछरि, तिलवा माछरि, मङुरा माछरि, सिङ्ही माछरि, सौर माछरि, बाराअरी माछरि, रहु माछरी कके <noise> बणइ माछारियानी सबह नाउ ।